E karazan'e desera tsy fahita zao nefa tao hoanin'olo da tarte, e tarte zasha da mofo a karazana desera izy io fa mofo gn'ambany da vakazo gn'ambony, fa izy vakazo sa da azo ovaova ohatra hoe manga, voasary, <hesitation> poma, akondro, izay aby zany e karazan'e voas- vakazo ahisy ambonin'igny raha igny fa mbola tsy nihina aniza iaho tiàko hoagno iza.